افضل الجبال على البحر لان الجبال اجد فيها نوع من الراحة و يمكن أن تمشي كما اريد عكس البحر تمشي فقط في الرما، هناك ايضا في الجبال اماكن فيها ظل وفيها اشجار يمكن أن تستريح تحتها و يمكن أن تشرب الماء و يمكن أن تسمع خرير المياه كما يمكن أن تتخيم في الجبال و كل هذا لا يمكن أن نجده في البحر، بالجبال تعتبر نعمة و تعتبر اماكن جيدة التخييم وللمشي و لاكشاف ربما حيوانات جديدة و ربما أشجار جديدة و نباتات جديدة، و تبقى دائما هي الأفضل بالنسبة لي.